Eeei! Sɛ mara menya akwanya paa na makɔ m'ekyir mfe apem a hm! Dza mebɛyɛ paa nye dɛ mɔhwɛ dɛ hɔn a woedzi hɛn do ndɛ mber wɔammboa hɛn no wɔnnsan mbedzi ɔman yi do bio. Osiandɛ ndɛ ɔbrɛ a yɛ nye hɛn awofo rebrɛ no. M'enyiwa nnsan nngye dɛ afofor rebɛsan abrɛ dɛm bio. Nna ɔman nankasa no no mu ndzɛma a ndɛ yennya nkorɔfo anaa nyimdzee papa wɔ ho no nka mɔboa ama obudur dɛ a wobenyin - obudur aber a wobohu dɛm famu egudze nadze ne nyinaa no na yenya afofor a wobotum aboa nna mfir a wobotum dze edzi dwuma.